Sohõ coro no araŋ na ay hã coro marje kaŋ goono ay se, toh coray kaŋ goono ay se, ay goro nday, coray ga baa gumo. Zama ba ay man te no coro kaŋ ay gwaro nda ay ga toh coro way-gu, ir laabo ra naŋkaŋ ay gwaro ir kwaara ra, coray kay goono i ga baa gumo. Da ay fatta koy kwaara waanay ra neewo Hausancey ra ay gonda coro yaŋ, da diraw do no ay dira koy naŋgu fo ka gwaro ay gonda coro yaŋ, ay hidi di, waddey no iri day ga gwaro, a ganda baŋkaŋ yaŋ ga te jiiri waranza, waytaaci, waygu, ikulu ir day ga gwaro, waranka koy yaŋ goono, hay hala da Iway-cindi-gu koy yaŋ i ga du kaŋ ir day ga gwaro zaŋka yaŋ may yawo, matasa yaŋ kaŋ ir day ga gwaro, ir day, dirawo do ir day ga kubay. Amma neewo boray kaŋ, ay coray kaŋ ir day ga gwaro ala to ay waddey koonu no ir day ga gwaro n'day neewo. Zama naŋkul kaŋ diraw na ni di ni koy ka gwaro, ni di kala ni du coro kaŋ nin da, araŋ da ga gwaro, nin day araŋ day ga faakaray, bor marje fo araŋ day ga gwaro naŋgu fallaŋ baani samay araŋ go gwaro. Toh i ga du se boray kaŋ jiiray i ba da care, jiiri waranza koy goono, way-taaci koy goono, way-gu koy goono, way-taaci-cindi'gu koy goono ikulu nin day ga gwaro yaŋ, araŋ day ga gwaro. Toh din ka mo ni mo jirbey baa gumo, ni di ni mo da ni koy yau-taray no nin day, araŋ day ga gwaro moso-moso kala araŋ day ma care bay yau-tara do araŋ ma gwaro baani samay